الرسالة دي كانت مبعوتة للصيادة الكبيرة دي أيام ما كانت صغيرة، كان حيجولها استني انا جايلك في المحطة، لكن موصلتهاش الرسالة وسابت المحطة وراحت في طريج غير طريج حبيبها وافترجوا وحتى دولقيتي متعرفش هو فين